Por mé dun sistema d'alambri que se calienta nel hondón, por mé dela letricidá que va por una ressestencia. Un herviol létricu demúa la energía létrica en energía de calol derechamenti endrentu l'augua, pa essu se gasta un metal especial, lo que lo hazi mu ligeru i derechu en comparancia con calental augua nuna cozina de tola vida.